Segge e çioule che l'aggio, pe ëse conservæ, doviescian ëse misse inte un pòsto fresco e sciuto, no ëse lavæ avanti de conservâle, no congelâ, ma solo mette dove gh'é do fresco e un un stissin de circolaçion d'äia pe çerca de no che se forme e moffe.